<hesitation> Sakafo nentim-paharazana tegna tiàko <hesitation> i <hesitation> hanimahogo amy vanio, aveo amizay <hesitation> môfo ravigny aveo koa fa le amin'ny mamadiky regny kôfa misy famadihana regny misy vary be menaka, aveo aminjegny ôhatra mitôkana tragno na hoe taom-baovao tsy ary tsy misy vary amy ronono sy tantely.